Gafang gurubo futook, gafang gurubo futook niyanuur, gafang gurubo futook surubo, gafang gurubo futook sifojiir, gafang gurubo futook sibagiir, gafang gurubo guñéén, gafang gurubo guñéén niyanuur, gafang gurubo guñéén surubo, gafang gurubo guñéén sifojiir, gafang gurubo guñéén sibagiir, gafang gurubo guñéén gaat, gafang gurubo guñéén gaat niaynuur, gafang gurubo guñéén gaat surubo, gafang gurubo guñéén gaat sifojiir, gafang gurubo guñéén gaat sibagiir, gafang gufojiir, gafang gufojiir niyanuur, gafang gufojiir surubo, gafang gufojiir sifojiir, gafang gufojiir sibagiir, gafang gufojiir futook, gafang gufojiir futook niyanuur, gafang gufojiir futook surubo, gafang gufojiir futook sifojiir, gafang gufojiir futook sibagiir, gafang gufojiir guñéén, gafang gufojiir guñéén niyanuur, gafang gufojiir guñéén surubo, gafang gufojiir guñéén sifojiir, gafang gufojiir guñéén sibagiir